Kua mbarandu se mbaetivi aikua nbaenunga ko kua, añeteko oime jeta salsa, erei mbaeti jee aikua, ore como pueblo isoseño maeti rou, jaeramo se aipotaa jae, aikua nbae jeeva, jare kiraiko oyeapova, jaeramo se puere pota jae mbaeko jeeretava